عشان تسوين سلطة فواكه بسيطة، اختاري فواكه متنوعة مثل التفاح أو الموز أو البرتجال، جطعيهم جطع صغيرة وحطيهم في وعاء، ممكن تضيفي شوية عصير ليمون عشان ما تسود الفواكه، زينيها بالعسل أو المكسرات إذا تحبين، جلبيها شوي وبس، صفيها في طبق وجدميها باردة.